لو كان بإمكاني نكون حشره ليوم واحد نحب نكون فراشه لأنو الفراشه جميله و باهيا طير بكل خفه بين الأزهار و الورود و تحس بحريه كبيرا، تحب الحياة بكل تفاصيلها و تغير شكلها بمرور الوقت، نحب نعيش اللحظه ديا نحس بالجمال و روعة الطبيعة من حوليا نحبها نحب الجمال الطبيعي.